Pos mama yua chií kanu xaa suní ahi yua kano kocharí sa´ama, kaa jichiri nau ntatiñu kañuvari inveri suni yua kainokari jii yua nakaachori koo kanu kaa bomou yua chií nu tu namaoun yoo te tu ñtoo jaamari tu too ñtánuu kanuvari jenarí, to too este taka naun, xii jaa kuchirí jenarí te tuu toorí jenarí chií no tu namaoun te tu kontotorí jenarí soní. Kanu kaa namaoun yua kodntiori jenarí, ñtuu; naun ñtíñtí kasorí jenarí pero mani nama yua kanontukurí jenarí kajatiuri jenarí.